Kan ligit leyi faraga hil talata a yom, ma bamshi fiya lel khidime gaid afe da bas da, asshuqulal basawwi hubas ba hawil kan tawwa gaid ba giri be saʼitain ba zi da basawwi arbaʼa saʼat wa bahawul ba garri iyali fil bet wa ba shiflehum giratum al garoha zaman di gade kal-kal walla ma kal-kal waba hawil balga leyi waqit ba marti ku la kan.